A mæ riçetta preferia a l'é quella di raieu. Ingredienti ghe n'é a breuttio. Solo pe-a sfeuggia ghe veu a feña, e euve, e dapeu pe fâ o pin eh trei tipi de crne, scaròlla e borâxe eu ghe n'é pe coscì